forsætisráðherra segir að ekki hefði verið verjandi að nýta opinbert fé til að bjarga WOW

frá gjaldþroti nærri þúsund skráðu sig atvinnulausa á fjórum dögum hollenskt flugfélag flýgur til Keflavíkur í sumar mikil eftirspurn er eftir flugmönnum WOW annar tveggja skiptastjóra þrotabús WOW segir ólíklegt að eitthvað fáist upp í allar

kröfur í félagið margir hafa haft samband eftir að félagið var lýst gjaldþrota í síðustu viku

sögðu verkfall á tíu leiðum ekki bæta mánudagsandann í morgunsárið þrjú hundruð strætóferðir falla niður meðan verkfall stendur yfir sem um tíu þúsund farþegar nýta sér daglega samningafundur hefur staðið í allan dag hjá ríkissáttasemjara allt útlit er fyrir að lögum samkvæmt megi grýta

samkynhneigt fólk til bana í smáríkinu Brúnei frá og með næsta miðvikudegi leikarinn er meðal þeirra sem fordæma lagabreytinguna nágrannar húss við Víðimel í Reykjavík sem er í eigu kínverska sendiráðsins hafa miklar áhyggjur af ástandi þess því það er að grotna niður húsið þótti með þeim glæsilegri í borginni gott kvöld

einhverjum hætti inn í rekstur WOW air til að bjarga fyrirtækinu frá gjaldþroti sveitarstjórnarmenn á Suðurnesjum óttast vaxandi atvinnuleysi og búa sig undir það versta

sex til sjö hundruð manns missa vinnuna á Suðurnesjum út af gjaldþroti WOW og ef að verstu spár ganga eftir mun atvinnuleysi á svæðinu tvöfaldast sveitarstjórnarmenn á svæðinu funduðu með forystumönnum ríkisstjórnarinnar í dag þar sem þeir lýstu

yfir þungum áhyggjum af stöðu mála við erum að búa okkur undir það versta en vonum við vitum ekki hversu alvarlega staðan verður við vitum hversu alvarlega hún er það er búið að segja upp fólki bæði hjá WOW og hjá

sem gæti snúið þessari þróun að einhverju leyti við

meðan við höfum ekki alveg endanlega stöðu þá erum við bara að búast við því versta en verðum svo að sjá til hvernig þetta endar allt saman eftir einhverja daga eða einhverjar vikur vinna er þegar hafin innan þriggja ráðuneyta mennta heilbrigðis og félagsmálaráðuneytis við að aðstoða fólk sem missir vinnuna síðan

þær opinberu fjárfestingar sem

á svæðinu og það kom fram í máli sveitarstjórnarmanna að þau leggja mikla áherslu á það að viðhalda þeim áætlunum sem þar eru þegar fyrir

hendi um uppbyggingu og við gátum staðfest að það er ekkert annað í pípunum en að halda þeim áætlunum það mun auðvitað skipta verulegu máli Katrín segir að það hafi aldrei

komið til greina að ríkið kæmi með einhverjum hætti inn í rekstur WOW til að bjarga fyrirtækinu frá gjaldþroti

hvað það hefði þýtt eins og fram hafði komið þá töldum við það ekki verjandi að nýta opinbert fé í að stíga inn í rekstur þessa félags við vorum búin að fara yfir hvað það hefði getað þýtt og fara yfir fordæmi annars staðar frá ef stigið hefði verið inn í með sambærilegum hætti hefði það þýtt að ríkið hefði verið orðið ábyrgðaraðili á öllum skuldbindingum

flugrekstur og þurft í raun og veru að vinna að því að minnka umsvif félagsins um leið og hlutverk ríkisins hefði verið að reyna að tryggja tekjustreymi inn þannig að allir okkar ráðgjafar mæltu eindregið gegn slíkri ráðstöfun þingmenn

segja að ríkisstjórnin hafi enga viðbragðsáætlun eftir gjaldþrot WOW forsætisráðherra finnst það ekki merkilegur málflutningur allt snúist um

mæta kólnun í hagkerfinu og sjá til þess að fólk glími ekki við langvarandi atvinnuleysi þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa síðustu daga kallað eftir viðbragðsáætlun stjórnvalda og hvað standi í raun og veru í henni hvort þar sé um raunveruleg viðbrögð að ræða eftir gjaldþrot WOW við þeirri alvarlegu stöðu sem upp sé komin og hvort eftirliti með stöðu

hafi verið ábótavant

að gera til að það komi ekki fyrir aftur að það sé hægt að safna tuttugu og fjórum milljörðum í skuldir og fljúga svo bara þráðbeint á hausinn öllum að óvörum eða þannig eða kannski

eða ég veit ekki vegna þess að ég skil ekki alveg viðbragðsáætlun sem fer ekki af stað fyrr en töluvert eftir að skaðinn er skeður planið það liggur ekkert fyrir enn þá hvenær kemur planið fram hvenær verður hægt að svara fólkinu sem er

hægt að borga því út í gegnum ábyrgðasjóð launa og Þorgerður Katrín bætti við að víðar vantaði viðbragðsáætlun stjórnvalda og nefndi Brexit og nýfallinn dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í því efni forsætisráðherra var til svara á Alþingi í dag og sagði Samgöngustofu hafa fylgst náið með rekstri WOW og hún vísaði gagnrýni stjórnarandstöðunnar á bug ég átta mig

alveg á því að stjórnarandstaðan hefur ákveðið að sammælast um einhvern frasa um að ríkisstjórnin hafi ekki verið viðbúin ég

hef greint þá tilhneigingu í málflutningi stjórnarandstöðunnar og mér finnst hann ekkert sérstaklega merkilegur allt snýst þetta um að mæta kólnun í hagkerfinu það er það sem við erum að gera og það er stóra viðfangsefnið að tryggja að fólk verði hér ekki atvinnulaust langtímum saman heldur ýmist finni sér önnur störf meðal annars í gegnum opinbera fjárfestingu eða

menntunar eins og sömuleiðis er í undirbúningi breytingar í kjölfar þrots WOW air koma víða fram hrannast inn hjá Vinnumálastofnun fyrsta flugfélagið til að fylla í skarð

þrisvar í viku í sumar til Keflavíkur mikil eftirspurn er eftir flugmönnum WOW samtals sótti níu hundruð sjötíu og eitt um atvinnuleysisbætur frá

því á fimmtudagsmorguninn þegar tilkynnt var að WOW

hætti starfsemi og þangað til klukkan níu í morgun sótt er um á vef Vinnumálastofnunar þar af eru fjögur hundruð áttatíu og sjö karlar og fjögur hundruð áttatíu og fjórar konur flestir eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu sjö hundruð fimmtíu og eitt og hundrað fjörutíu og sex á Suðurnesjum en aðeins sjötíu og

öðrum landshlutum tíu prósent kvennanna eru útlenskar en tuttugu og sex prósent karlanna af þessum níu hundruð sjötíu og eitt voru tæplega sjö hundruð manns starfandi hjá WOW í febrúar öllum skráðu um sjö hundruð sig á atvinnuleysisskrá sem er mun minna en síðustu fjóra daga Vinnumálastofnun birtir á morgun tölur um hópuppsagnir í mars WOW er ekki þar inni enda

sagði þrjú hundruð og fimmtán manns upp í síðustu viku tvö hundruð og fimm af þeim

verður boðinn nýr ráðningasamningur í fimmtíu til hundrað prósent vinnu Securitas sagði líka upp í síðustu viku en það voru ellefu manns fólkið vann störf tengd

fríhöfnin er búin að segja upp sex manns og Byggingafélag Gylfa og Gunnars sagði upp fjörutíu manns en félagið hefur byggt mikið á Suðurnesjum minni umsvif verða eðlilega hjá

hjá Isavia þar er verið að fara yfir rekstraráætlanir og stefnt að almennri hagræðingu og fækkun hjá Icelandair er ekki búið að ganga frá öllum ráðningum fyrir sumarið og farið verður vel yfir stöðuna í ljósi breyttra aðstæðna segir í svari upplýsingafulltrúa Icelandair seðlabankinn greip inn í á gjaldeyrismarkaði í síðustu viku á fimmtudaginn seldi bankinn gjaldeyri fyrir átta hundruð tuttugu og átta

milljónir og á þriðjudaginn fyrir tólf hundruð þrjátíu og níu milljónir nú hefur bankinn gripið inn í sjö sinnum það sem af er ári en ýmislegt er að glæðast Isavia tilkynnti í dag að hollenska

Netherlands myndi hefja áætlunarflug til landsins þrisvar í viku frá Amsterdam til Keflavíkur og hefst flugið fimmti júlí þá mun félagið fljúga til Akureyrar frá tuttugasta og sjöunda maí þá er mikil eftirspurn eftir þeim hundrað og áttatíu flugmönnum sem misstu vinnuna hjá WOW nú er erlend

á fundi með þeim cargolux heldur fund með þeim á morgun þar vantar sextíu til sjötíu flugmenn fulltrúi

flugfélagsins fundar með Íslenska flugmannafélaginu á fimmtudaginn og hugsanlega fulltrúi félags í Asíu á miðvikudaginn Þorsteinn Einarsson lögmaður og annar tveggja skiptastjóra félagsins segir ólíklegt að eitthvað fáist upp í allar kröfur um ellefu hundruð manns störfuðu hjá WOW

þegar það var lýst gjaldþrota en launakröfur eru forgangskröfur við gjaldþrot fyrirtækja félagið var með ellefu

á sínum snærum undir það síðasta en þær voru flestar kyrrsettar vegna skulda við eigendur Þorsteinn Einarsson lögmaður og tveggja skiptastjóra félagsins segir að vinnan sé á byrjunarreit en opnað verður fyrir kröfur á miðvikudag

við erum að vinna þessar upphafsráðstafanir sem eru all víðtækar en felast í því að taka utan um eignir og tryggja varðveislu þeirra auglýsa eftir kröfum en þessa þrotabús það er ekki gott að segja í dag við erum að fara yfir það það er til lager sem tengist flugvélum og fleira og annað fjármunir þannig að við erum að skoða þetta og taka saman og og ná átta okkur á umfanginu og fleira kröfuhafar fá fjóra mánuði til að lýsa kröfu í þrotabú félagsins Þorsteinn segir að margir hafi haft samband undanfarna daga hann telur ólíklegt

að eitthvað fáist upp í allar kröfur það er útilokað að ætla en það er svo sem ekki venja að allar kröfur greiðist við skipti þrotabúa en hvað með launakröfur vonandi náum við að hámarka þannig eignir búsins að við getum skilað sem mestu til kröfuhafa það er markmið okkar og vinna okkar felst í því að vinna fyrir kröfuhafa í því skyni að þeir fái sem mestar heimtur Sigríður þið fjallið meira um gjalþrot WOW og afleiðingar þess í Kastljósi á eftir já það hafa aldrei fleiri misst vinnuna á einu bretti en á fimmtudaginn og enn

fleiri störf gætu verið í hættu

Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður

hvernig gengur þetta þetta gengur við erum að gera harða atlögu við erum að gera harða atlögu að þessu og

rætt að fresta þeim ekki

verkfallið raskar akstri vagna á tíu leiðum sem fara um þrjú hundruð ferðir ekki verður ekið eftir þessum leiðum á háannatíma á virkum dögum frá klukkan sjö til níu á morgnana og svo milli klukkan fjögur og sex síðdegis aðgerðirnar standa út aprílmánuð náist ekki samningar nú er klukkan tíu mínútur í fjögur og borgarhlutar fá minni þjónustu en við erum með fullt af fólki í bílunum ef illa fer er

venjulegri vinnu Jóhannes Svavar telur að verkföllin nái til rúmlega tíu þúsund farþega strætó fékk á annan tug símtala í morgun frá farþegum sem voru að bíða eftir vögnum

sem ekki var ekið ég þurfti að taka annan

að börn sem beitt eru ofbeldi geti fengið þjónustu í heimabyggð segir félags og

útibú frá Barnahúsi og þolendamiðstöð fyrir fullorðna var opnað á Akureyri í dag í útibúi Barnahúss verður tekið á móti börnum sem hafa orðið fyrir kynferðis eða öðru ofbeldi og þeim veitt jafnframt er fyrsta flokks aðstaða fyrir rannsóknarviðtöl í þessu herbergi er haldið dómþing það er að segja dómari sem stjórnar

og er í beinu sambandi við spyrilinn sem er í öðru rými börn niður í þriggja og hálfs árs hafa oft þurft að ferðast til Reykjavíkur í skýrslutöku því fylgir mikið álag og jafnvel dæmi um að gerandi hafi verið í sama flugi og það er mjög mikilvægt í rauninni ef

maður hugsar um hagsmuni barnanna og hversu auðvelt þau eiga með að greina frá að umhverfið sé þeim hagfellt það er að sé þægilegt og rólegt umhverfi

sem þeim líður vel í

gríðarlega mikilvægt að börn sem verða fyrir ofbeldi geti sótt þessa þjónustu sem næst sinni heimabyggð og þess vegna er þetta auðvitað mikið fagnaðarefni að við séum að stíga þetta skref og gæti orðið fordæmi fyrir aðra

landshluta ef vel gengur stjórnvöld veittu fjórar milljónir í þetta úrræði þetta mun borga sig með fyrsta barninu sem gengur hér inn og nýtir þessa þjónustu en það var víðar opnun á Akureyri í dag hér í húsnæði Gamla spítalans við Aðalstræti sem hefur hýst starfsemi aflsins verður nú líka starfrækt miðstöð fyrir fullorðna þolendur ofbeldis og hérna eru margir samstarfsaðilar sem ætla að taka saman höndum og reyna að hjálpa fólki það eru

eru til dæmis lögreglan heilbrigðisstofnanir og ýmis samtök markmiðið að veita á einum stað þjónustu og ráðgjöf í kjölfar ofbeldis að fyrirmynd Bjarkarhlíðar í Reykjavík halla segir að þessi nýju úrræði séu stór framfaraskref og bara einstakt að mörgu leyti að þetta sé hérna þannig að ég held að þetta samfélag muni muni njóta þess tveir dagar eru þar til ný lög ganga í gildi í heimila að fólk sem dæmt er fyrir samkynhneigð eða hjúskaparbrot hjúskaparbrot sé grýtt til dauða lagabreytingunni lagabreytingunni hefur verið mótmælt víða og hefur áður verið frestað vegna gagnrýni hvatti á dögunum fólk til að sniðganga hótel sem hafa tengsl við stjórnvöld í Brúnei hótelin

eru þónokkur bæði í Bandaríkjunum og Evrópu en af hverju vill ekki að fólk velji sér næturstað á hótelum þar sem fjárfestingarfélagið Brúnei investment kemur að rekstrinum félagið er að hluta í eigu soldánsins í Brúnei Brúnei er ríki á eyjunni

landið telst víst fremur lítið nær yfir um fimm þúsund og sjö hundruð ferkílómetra svæði og á landamæri að austari hluta Malasíu þar býr tæplega

hálf milljón og landið er ríkt af náttúruauðlindum á borð við olíu og gas Brúnei er reyndar eitt ríkasta land heims Brúnei hefur verið

og það eru ekki nýjar fréttir því hann hefur gegnt því embætti í fimmtíu og eitt ár á þeim tíma hefur margt breyst og stjónvöld hafa látið hendur standa fram úr ermum við að koma á því stjórnkerfi sem soldáninn kýs helst og

meðal þess er hin umdeilda lagabreyting sem styrinn sendur um samkvæmt þeim á að grýta samkynhneigt fólk til bana sömu örlög bíða þeirra sem hafa hlotið dóm fyrir framhjáhald þá er áformað að refsa þjófum með því að höggva af þeim útlim

hin nýju lög voru fyrst kynnt til sögunnar árið tvö þúsund og þrettán en gildistökunni hefur verið frestað nokkrum sinnum vegna mótmæla mannréttindasamtaka og nú beinast öll spjót aftur að mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna fordæmdi lagasetninguna í dag og sagði hana brjóta alvarlega á mannréttindum íbúa Brúnei hvort soldáninn af Brúnei tekur gagnrýni sem þessa til greina getur tíminn einn leitt í ljós hlaut tæplega þriðjung atkvæða í fyrri umferð forsetakosninganna í Úkraínu í gær

fékk um þrjátíu prósent atkvæða en sitjandi forseti

fékk um átján prósent þetta er ekki síst áhugavert fyrir þær sakir að Zelensky hefur enga reynslu af stjórnmálum nema forseta Úkraínu í vinsælum hús við Víðimel í Reykjavík í eigu kínverska sendiráðsins hefur lengi staðið autt og hafa nágrannar horft á það grotna niður arkitekt hjá Minjastofnun segir að það hafi verið með glæsilegri húsum í borginni húsið við Víðimel er í eigu kínverska sendiráðsins það var sett á sölu í vetur og bárust fjölmörg tilboð í það sem eigendur eru að skoða fyrir að gengið verði að hæsta tilboði á næstu dögum það er annað af tveimur alveg eins húsum sem Einar Sveinsson húsameistari Reykjavíkur teiknaði og voru þau byggð nítján hundruð fjörutíu og fimm þau þóttu með vönduðustu húsum á landinu með

með blöndu af hrafntinnu og

verið málað yfir steininguna og málað yfir þannig að það er nú eitthvað sem á nú alls ekki að gera má breyta húsum svona ja eignarrétturinn er sterkur Guðný Jónasdóttir hefur búið í nágrenni við húsið alla sína ævi hún segir að það hafi lengi staðið autt og sé mjög illa farið það er svo skelfilegt og

vekja athygli á þessu fyrir rúmu ári sáu þau að farið var að

leka inn í húsinu og hafði móða myndast á rúðunum að innanverðu og við heyrðum viðvörunarbjöllur fara í gang og það kom enginn klukkutímum saman þá hringdi ég á lögregluna sem ekki hafi tekist að ná í eigendur hússins fyrr en eftir marga klukkutíma þeir hafi síðan komið daginn eftir og þeir jusu vatni út um gluggana á efri hæðinni út í garðinn hérna þessi hús hafa ekki náð þeim

aldri að falla undir lög um menningarminjar þannig að þau njóta í raunninni engrar sérstakrar verndar þessi hús þóttu vera sérlega glæsileg og vönduð og standa hér hlið við hlið þannig að þetta er mjög falleg götumynd þannig að

það er mjög leitt að

skuli vera svona ástandið á þessu húsi þrettán vaskir nemendur

í dag frá Hjalteyri til Akureyrar lagt var af stað klukkan níu í morgun í fylgd félaga úr siglingaklúbbnum Nökkva gjörningurinn var hluti af

í skólanum nemendur hafa safnað áheitum til styrktar göngudeild s á á á Akureyri sem var lokað vegna fjárskorts en stendur nú til að opna aftur róðurinn sem var um þrjátíu kílómetrar gekk framar vonum og tók

klukkutíma að ná landi á Akureyri heyrðu það gekk bara allt eins og í sögu mjög vel ekkert erfitt jú

orðinn svolítið þreyttur

gott að við vorum vorum tólf að róa þannig að við gátum skipt reglulega það var alveg logn og þannig

við erum mjög heppnir

hvernig gengur að safna það gengur rosalega vel ég held að við séum komin upp í átta hundruð og níutíu þúsund þegar ég næstum því komið upp í milljón sem var markmiðið

veðri það dregur smám saman úr éljum á vestanverðu landinu og léttir til en þykknar upp með hvassviðri og snjókomu víða á norðanverðu landinu í kvöld og nótt víða hæglætisveður á morgun en kalt í flestum landshlutum Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum hart var tekist á í leik f h og Vals í úrvalsdeild karla í handbolta í gærkvöldi spennan magnast í deildinni úrslitakeppni úrvalsdeildar kvenna í körfubolta er handan við hornið og Valskonur stefna á þriðja stóra titilinn í vetur og Stjarnan heldur áfram að safna í sarpinn forsætisráðherra segir að ekki hefði verið verjandi að nýta opinbert fé til að bjarga WOW air frá gjaldþroti nærri þúsund skráðu sig atvinnulausa á fjórum dögum hollenskt flugfélag flýgur til Keflavíkur í sumar mikil eftirspurn er eftir flugmönnum WOW

sem um tíu þúsund farþegar nýta sér daglega falla niður samningafundur hefur staðið í allan dag hjá ríkissáttasemjara allt útlit er fyrir að lögum er meðal þeirra sem fordæma lagabreytinguna nágrannar húss við Víðimel í Reykjavík sem er í eigu kínverska sendiráðsins hafa miklar áhyggjur af ástandi þess húsið þótti með þeim glæsilegri í borginni þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir í sjónvarpi eru klukkan tíu þær flytur María